ଚୀନ ଔର ସଂସ୍କୁତି, ଵିପିନ ଧର୍ମ, ପରଂପରା, ଏବଂଗ ମୁଦଲ୍ଯୋ ବଦ୍ଧା ସହୀତ ଚାଈନ। ଔର ସଂସ୍କୁତି ଵିଶ୍ଵର ସର୍ଵପୁରାତନ ଅଠେ। ଏହା ପରିଵାରା, ସାମାଜୀକାସା, ହର୍ମଣିଯା। ହର୍ଜ୍ଯା ଏବଂଗ ସଂମନ ଔର ଗୁରୁକ୍ତୋ କୁ ଗୁରୁକ୍ତୋ ଦେ ଥେ। ଏବଂଗ କୋଲା ସାହିତ୍ଯୋ ଏବଂଗ ଦର୍ଶନ ପରୀ ଵିଶ୍ଵର ଗୁରୀ କର ସମ୍ରୁଧା। ଚାଈନ ଔର ସଂସ୍କୁତି ଵିଶ୍ଵରେ ଏଠାରେ ଆଓ କୀ ଚୀଜିନୀସ ହୋଚୀ। ଦାଖଲେ ପରୀ ଇସେ ତେ କୀଛ କହ ଯୋ ଗଣୀ।